Śinam̱ ntak ámi ḿmaha̱ Nduọk álulu ke ini úkáḅade ésun áde ke ḿḿesé ńkamạ ayen ñku m̃m̃ọn awọ śeńklisek̄ude. Sa dehe ama ema eguoho íkaya utọm, ini nduok áĺuĺu̱ adẹ ámọ ese ewo yak iyon ufok kud ika íkikud ḿbọṉ m̃mimọ, ñsinam̱ ñtak ami nuko nse m̃m̃a ini ádẹ ádẽde ĩni ade, álanun ãkud mme nsio-nsio m̃méle̱ Ẽkọñ, Ãsakum, ẽkpo mme ñsio nsio m̃mile ãse ãguoho átinhe m̃bo̱n ibaṉ ése ẽnék ũnek ẽnẽk ãba̱ ke ilo ánnang ájid, ami mme uto m̃m̃ile ñtele ami mmese nkudi ńah́a̱ ásenam na ámi nkud m̃mọ kẽ ini ãde Áfon, nun nse nlad ke ini ade. ade̱ ini se awọ aduok ulud, nsadehe ntak? Ese ekud m̃mon áwo íśo k̄e inem̱esit, ídeh̄e̱ ke nfana áyesin ńa Āmi ṉwo ke m̃m̃ema ũkabale esuá ádẽ ke ḿḿeḱpo̱ m̃m̃ekpo ãsegwọno̱ átinhe.